Najuniru kenró caldu chún he ngueni ndavaru, nda'a danaru ñunruu ndajinirur kuduu ndajiniro no ngueno ndajiniru chún, njaniru tuu en ndaviru tuntajinertu yanderu tuu pedaxuu ndakeru tunuu kuduu, jan chiutu ha nguenu chiutu ján ndakeru taka iin yuku ñe'e januta nakeva'a ndakeru ke uu unitu chunkuján, he he chichiján undakenro vee enya'á kuinró uun vee vajuina yee ndejero temina chún ján kutuu ndeka menró ján kukutu njuan kenkuana yee tunuu ndon kua ichivakeró, nduu atunan yunka na'a chito'o ko'o nuni yetuu kavatu atunaka.